Ok nolo na me tokain ne neva ena kamepka bikos toro mone to buka ne herek alpudo anga toro mo gua. Koyu mo toro alo ne kain neva ana nuin toro ta toni ka mepka anga lo kain neva anga kem van ko nobung ana iva manalon kone o nolo ana toro mo gua vante mo toro mone gua mone mo vanon mo herek alpudoro mo to herek alpudoro mo toro mo gua vantem doro, alo kain neva ana komia nama koyu ko nolo nobung ke ke me ringomtom anga kese kil per kese redim e rie, rie, rie nga ke mo kil anga kemo toi enama kena e lakulani koyu e, e erosi anga kemo ki i koma e bam rosi kena e roni kusier me ki i koyu mo mene, mene, mene min a kevan koyu ko lo sait ani va nolo aniva nobung me hat mo me roleng mo kese tonga nga ma kese ro nobung, nobung son roke tasol puk anga mo lo bale pukanga molo ne, ne anga kumavan koyu. Kain neva anga kumavan son mepka ko kain ani, ani kumabuop ta toni komun kamepka koke nobung ke mo gua mone mo gua mone kuma mo gua mo kuma mo vanon koyu. Kemo vanon mo bara kemo vanon mo mbike mo vanon me ke koyu alo ne kain neva na komia nama. Ok alo sait ano nolo <noise> anga lo sait anga no nolo ke nolo kese gua kesene laik anga ke mungtua tenim mo mimem enama kemo kil. Ok ke kil ena pe kemo gua vantem nim. Kemo gua vantem ni per taim anga ke rendi mo kil o kepu mo ke pindia ne mbike ke pu me pidia lamihem ok kese ntonga mo kese toksave to nana mo tenam nana mo papa munkone nou mo a mma yoni ta kokolo ne lamihua ma ko lamhua ni mungkone i ripkayo mo yo ta ripkani ko kain neva ana. <noise> kata sa toni alo neva na mepka koyu ko tenan mo niman mungkone kuma sa kil ko kumasa, kumasa to bale kumasa re kumasa koinango bale kumasa ho sa ho lo bale koyu. Kamasa koinango e rosi birbir mene kuna. Kuna kaman ntonga mo ning yo va mene, mene, mene, mene, mene, mene min bele. Kumasa ming yo va mene, mene, mene na yo sona nahue herek tiso nlap tumban kuma, bikos kuma buop ta kaikim pukana mo kuma buop ta laikim mene, mene kuma mo kil kuma, kuma mo ho v kuma koyu. Ko alo ne kain neva ke nolo kevan enama mungkone o yo komun, komun, komun. Yo sona mui aunia nama koyu. O ke nobung kese vanon kona ke mungkone o nana mo anou mo a mma yoni so pu ni sona kil nobung ani nobung ani son to yo buka or siam per iso mungkone siam ena per siam enama koyu ko ani anga kese to no nobung kese to buka nobung ana mo nobung ana son tobuka ke, so siam, bikos ke buop ke buop to laikim pukana mo kebuop to ro nobung ana koyu ko neva ana kumasa toni kumasa toni va kuma anga mepka koyu alo ne kain neva ana komia anama. Ko kumatamui auma ko neva na angkuma me ye pka liklik ma koyo ko kuma sa gua vantem koyu. Kumasa to mene, mene alo bale nevanga no lamihem. Mone va anga angke kumasa gua kone die ro diek die- dieke mo devi ke lo kain neva anama <noise> koyu kalo mene neva nema nobung ripka ke nolo ripka ke. Kuma kere ta to laik enama koyu kamo vanon moho, moho min siam. Ta gua kona kumata gua nama. Koyu, ko mepka, mepka mo nobung ana kil nolo ana mo toro ta gua mepka steret nga toro taye gua komia ma koyu. Ko ani nga nobung ana to nana mo ike ka to e nana o neva ana kempeka. Kamepka na min bikos nobung so nuva ker o nolo so nuva ker ikuma ne ker ana song gua lulie kuma mui anga nalpukuma denen son pi per kumasa mui mone ker o kumasa ne, ne tuhe nema mo ker mo to kuma asi asi koyu anga le kain neva ana komia nama. <hesitation> ko neva ana kumavan mui auma. Ko ike buop nobung ke ringomtom ke nolo ke ringomtom e rosi birbir komata ringoma kuma. Koyu. Nobung so mungkone o o kata ringomayo e bale lo pukana o nolo so mungkoma yo kata ringoma yo e se bele bikos pukana kumakere van enama. Kuma kere van lo pukana nama, ko kese, kese mungkone mbike mungkone kuma sa mui bikos kain neva ana kuma ta toni kamepka, koyu ko neva ana kuma ta toni mo ne mana anga kumavan neva nga kumavan koyu ne mene, mene, mene nga kumavan kumasa mui auma, koyu. <noise> kone kain neva na ke nolo kese gere ne kese posie ma hana ok nobung keme posie ma hanakese pu kese vin ke pe kese ntonga kese ker molo mbike se ke molo pulohem kese mungkone amo pu nahue ke komun bikos toro kebuop ke nolo o toro ke buop nobung ke has ano pukana birbir o siam so mungkone oo kabe yo toro ke buop nolo oo nolo so mungkone kabeyo toro kebuop nobung. Sonima kain ne ker ana pe so kamapim ne vio enaben ma to ne kain neva anama koyu o kuma sa mui mo to kain neva mo kusier birbir mo gua mo kusier birbir mo vanon mo ikem mo pokuma min alo ne gutpla ne neva anga mepka, neva anga mepka mo kuma mo gua kirkir koyu keneva anga ka mepka kumasa bele bikos kumasa bele nongut nobung o nolo son so kain neva ana per kuma buop enama anga ike se ike se to kulik ne, ne mamsie so o nolo son to kulik ne mamsie. Bikos kuma, kuma to to kuma to tane rar bumbum nima mo ikuma to ta gua ma. Koyu ko lo kain neva ana, ko ike nobung kese vanon aunia ke nolo kese vanon aunia. Kese vanon mambring va nobung siam enama nobung vanon mo ke mambring per siam enama, kumakere mo ro neloban anga kamo pilpilai. Koyo ko ne mana gua komia mo kuari mo mmu nenga ge ke mo mepka mer.